आमगेर नुश्ते भाजपाक पां तेल उजाड कर्तार। आनी काडी रांपाक जेमिनी तेल उजाड कर्तार। आनी मांस भाजपाक पोरतूं पां तेल उजाड कर्तार।